Nommai ho mara nii nommai onnong ru'kah ngawha, kinaahko' kinaah ong raisi ru'kunnong supukunnong topo meng supukunno impa hukaroh ngite ong tutung'kah mononno ong oiri hiyatewunno paraigungnnong pariigungno moniko haatunno eneke hoko paraiyingunno hoyori raisi hiyatunno neewunnong, petehtanno tapiokogung, impa tikite namarong hey nonni wako tokuu noi omoring nohurungnong aii pau ongkoh raisi ong koho turong piri koriki ruuhkungno miikong moorkinong supukusing moo ki'kewunno ki'kewunno suupukunno impa ihhaa hohneewunno tii ru'kunno kurahku eneke moniko, monikoko eneke supukunno atahunno tiki neewunyong tiki nehmarai honnomoruro tiki nehmaria namarong ro ai nommai ruuhkahkori eenahkangh pauko ho mara mirahu ru'king, nohunnong kotah nohunnong tiko nii nomongmai mani ruhkah nong nawah raahnoko nui urigniiko manni ru'kaha nong ngawah tiko kohkori mehenong nawa' ong piri yii ukongno honno raisi aii tiki ru'kummo nuhennong, nawa' ong pero kuringno neupenong nawa' ong yii peteh ongyori piih murupenong, nawa' ong koh nawa' ongori petu piakori ru'hukong kooruhignung tukohunno tii suup iihaako kesi sirunno aii tiki neupenong tokohku kurahuku tiki teupennong